عفاكم تبعو معي هد الجزء من الدرس لأن هد الجزء كيتبناو عليه الدروس كاملين وهد الحصة راه آخر حصة عنعاود هد الهدرة على الموضوع هدا.